अपन सब मधुमक्खियां ने तो सब जाना ही है। ये एक छटा में पाई जावे। ये सब एक जागे एक्टई हो जावे और फूला से रस ले ले केन आवे। ये सब एकती होकेन शहद बनावे जो अपन सब के घनों काम आवे। अपन इनके हाथ लगा दा तो ये अपन ए काट लेवे। इनको काटबो घनों नुकसान पहुंचावे। जिसे अपन सब ये इनसे दूर रहना चाव है।